انا كنفضل نحتافظ بالاسم ديالي حيت الاسم ديالي مميز و زوين بزاف و عندو <hesitation> معنى رائع مكنفكرش نهائيا نبدلو لا دبا لا من بعد لانه الاسم اللي ختاروه ليا الاهل ديالي و الاسم اللي ختارو ليا الله باش نتعرف بيه و اعرفوني بيه كاع ناس و انا اصلا معروفة بيه علاش غنبدلو